Ndiaando hora si que cada quien xecontrolar vidaxi tiuku jiaa porque indo pues ndiaa io k <hesitation> udundo tiuku indo io naadi'ikondo indo io tranquilondo ko ndiaani ja kuja mendo ka controlarndo ku vidando tiuku.